Vakum kili na dohu wa kuga lon jyei, desata doti jye oni dou, derduma kobol le dinon non, dumon injidiye folata doti man loa ya asigababal doti.